ɗume woni torra waɗugo nafa muɗum nder nukkure latinde <noise> e wuli sanne. Nafa fu ka ganata yahani nokku on to jongataka ton hendu e haffi ton a ta, to toy wakkati fu aɗa <noise> wuluna guli maɗa e sama e nafa a anndi to defata ɗum to hinndu wala <noise> wuluno e walulo e huttino a wululan guliɗan fu to sama e nder nafa ma kanyiddinto wala ka welata kole an. <noise> woɓɓe ma to gi'e guli e seɓa e nafa maɗa fu e lanka. To e hani tawe nokku to defata ɗum e wodi hendu, <noise> ndiyam maɗa e ɓatti komi maɗa e laɓi e matce du <noise> gilleji e layɓi fa e laɓi. <noise>